Rapa lugaluga irau a kulakaina fai kolokuaira momo akokona nanu aguuna kalova akalana ne ketolo ao kauna ketolo e kwalaana melomelo avaorana ti ge niuna ge anina mulinai geve alevana ne ge lakana skuliai ila skuliai gelakana mulinai au kalova lakora a paina inagulu kimukimura pae ava rikuana ava aikina mulina ne aveona maketi ai maketi ai guria ave alana ama wailuaina alu kirikirina alakana amaoana eriai eila maama giarana numa aurawalakava lualua maama giarana a laka makemakena ma waikulena mave luaina ave luaina numai numa inagulura kiara ma kalarana ne aro ola aira amako alina a pikapikana apikapikana mulinai lavilavi aira melomelo gewaikulena numa ele elena maga alevana maga rele relenamaga paipaina nanu maga guuna pae gava rikuana gava aniani ana ne lavilavi kavanai ai gema ririwa kapura maga laka venirana wara Gaona gaveamaina maaketiai gaveoana, gave lakalakana, gawaikulena ne galakana wa, gave luaina, magama waioana wara maga lakana kalova lakora magave apina kone kavanai. Kone kavaana magawaikulena, numai lavilavi gaveoana maaketiai, maani vuara kaara gave woirana. Maani gavoina gama wailuaina vaarandai gema galu aona, maani aura gevanagina kaara maga renagirana ne maga voirana. Lavilavi anianina gakala veaana, gananu nanuna ai aumai wovagi numai wara pe inagulu gawareana, ka niu eoliana, ka raisi enanuana, ka kalova ekalana ne aniani gananurana. Aniani gealana aonai melomelo geria riku nanura maga guurana. Ne gave aorana numai ne ila gavarikurana, melomelo gavaa rikurana mulinai aniani geredina, gaani anina ne gemaako alina, melomelo lua gelakaona gestadina, melomelo Giagia auna gava oniana ne movi keia gagiana pene ao ila geria makoali ora aunana eve apiana naini erawaliana ila a ugurana gelaka oana ge mauna au ma arawaku ga aluaona muliai ga storina ga rikwana rikwanana pene ao gema makoali taemuna eve rawaliana ne ai ga lakaona ga mauna vara aira ai ga mauna kwalana kulu kamuvagi e ragena numa lalara aura pe gema ga aluaona pene ao kulu maparana eve rawa alina ne ai ga makoalina ga mauna ga mauna wara pe kivani wagia pe pene kivani eagina ga ku lakaina ne gava gelo geloana o aikina inana eva ruruana eva ruru aikiana ne maga mako alina pene au maku ae mauna wara ne auwa kia ma aluaona wara aluaona pene ao terei foa koloku wara ne au maku ge mauna wara ne kiara araka mako alina na aina numa logeaparana pe mae ku lakaina ne Mae kala makemakena numa aonai wa. Numa aonai ekala makemakena pene ao, rapa waana mave piaana <hesitation> aonai mainagulu rekea mae kalarana wa ne rapa waana eve piana aonai wa, inagulu maga kalana wa <hesitation> nanu, <hesitation> lako waeaura kimukimura veaira gakalarana. Aurai ne ia gera rikwana vonai.